मैं जु ची भैर रेस्ट्रॉन्ट मा योक से द्वी बार खांदू अर मेरु फेवरेट जु आइटम ची ऊ चाइनीज़ अर इंडियन फ़ूड ची रेस्ट्रॉन्टो खांडो भोत टेस्टी वोंदु थोड़ा सा मेहंगु ता वोंदु ची पर ाचु लगदु में कभी-कभी खांड।